نعم أفضل بعضالأكلات, ف مثلاً في الصيف, أفضل الأطعمة الخفيفة, مثلاً كثير السلطات, الفواكه, العصيرات, أما في الشتاء فأنا أميل إلى الأطعمة, التي تكون دافئة, مثل, الحساء, واليخنات, و <hesitation> كمان الكبسات, هذي الأشياء أفضل أن أتناولها في الشتاء.